Mijery fampisehoana aloa no tiako kokoa noho ny mijery lalao ara-panatanjahantena. Satria ilay lalao ara-panatanjahantena maha-be fitaitainana be. Hoe iza amreo no handresy na iza no ho resy. Fa le mijery fampisehoana mba tena miala voly enao de zavatra mafinaritra ny maso no hitanao.